Mushuklar bir-biri bilan tana orqali muloqot qilishadi. <hesitation> Misol uchun, dumlari bilan imo-ishoralar qilishadi bir-biriga. <hesitation> Ba'zida yuzlarini bir-biriga ishqalab yoki bir-biriga tegish orqali <hesitation> ham muloqot qilishadi ya'ni hid orqali.